أفضل السفر بالسيارة لانة فىها راحة أكثر وتمشى وانت معهم يعنى لو كنت مسافر مسافر يمكن أختار الدراجة علشان أستمتع بالمناظر وأكون أكثر نشاط أما القطار فهو مريح بالنسبة للسفر الطويل لانة يوفر لك راحه ويخليك تستمتع